أنا أفظل البحر، علشان البحر منظره جميل جدا ،ممتع للعين مريح للنفسية <hesitation> نحس بكمية أكسجين كبيرة جدا هذا الشي يعطي طاقة ونشاط وحيوية للجسم، يساعد الإنسان إنه يجدد تفكيره ،يي يفتح مشاعره ،يفتح اه نظراته للبحر، النظر جدا استمتع في هذا المنظر.